Ta ku ho o on ti ho o on. iin este hu. <hesitation> takuña kitividii ahi o on. nra no ho o on. iin ho o on. ña kiti jugo ña xanri tangu kitivdijan ta yo ta kitixa'nri hu tikaya ta tikaya jan ta ihati lia lia ta hu u un. ho ta ngu no yunoña ho o on. yuxati ta itijan iha tá ho o on. o kini ho o on. vidii tanti eso es una fruta que digamos.